الملاكمة، الملاكمة لازم يكون اللي يتدرب على الملاكمه ولا اللي يمارس في رياضة الملاكمه يكون البدن متاعو ياسر قوي وعنده قوة تحمل وقوة <hesitation> ضرب زاده باش ي- يضرب ويتحمل الضرب ونتصور ال-الجري هو أقل حاجه، لأن أي واحد ينجم يعمل <hesitation> رياضة تاع جري عادي يعني مش <hesitation> مشي مربوطه بال-القوه البدنيه.